Ma doya ua, rimoi, malofo, range, raha, matoha, rora, tomdi, tufkange, sio, nyagimoi, nyagi se rimoi, nyagi moi se malofo, nyagi moi se range, nyagi moi aha, nyagi moi matoha, nyagi moi se rora, nyagi moi se tomdi, nyagi moi se tufkange, nyagi moi se sio, nyabalofo, nyagi malofo se moi, nyagi malofo se malofo, nyagi malofo se range, nyagi malofo se raha, nyagi malofo se matoha, nyagi malofo se rora, nyagi malofo se tomdi, nyagi malofo se tufkange, nyagi malofo se sio, nyagi range, nyagi range se rimoi, nyagi range se malofo, nyagi range se range, nyagi range se raha, nyagi range se matoha, nyagi range se rora, nyagi range se tomdi, nyagi range se tufkange, nyagi range se sio, nyagi raha, nyagi se rimoi, nyagi raha se malofo, nyagi raha se range, nyagi raha se raha, nyagi raha se matoha, nyagi raha se rora.